Axir men bu yerda birinchi marta kelishim. <noise> Sen menga yordam berganing uchun senga qanday tashakkur izhor qilsam bo’ladi? Maylimi, keyingi safarlar ham sendan yordam so’rasam? Kontaktingni menga bera olasanmi?